<noise> Regny tômaty am' boaty regny koa zao <noise> eo amin'ny <noise> <hesitation> hiboa- i- laha ohatry hoe izy mbô tsy nisokatsy zany le tômaty am' boaty de maharitsy aman-taonany, fa laha ohatry hoe fa nisokatsy eo amin'ny herignandro eo koa farany azonao <hesitation> ampiasa azy.